A tegna ilaigny ny fampiasagna ny hidim-baravarana afa ta- <noise> f- <hesitation> hidim-baravaragna zany ahafahagn- ahafahagna hoe <hesitation> miaro mbô tsy hidiran'ôlogno ny tagno araiky, mbô ahafahagna koa midoboàka koa mbô tsy hidiran'ôlo mbô tsy ho very ny entagna agnatin'ny tragno.